स्पोर्त्स्, अमर् वोर्ल्दे तमर् देने के अर्तरि अस। अर्तरि खलद है, तरो इश द बस्केत्बल्ल्, थेन् बद्मिन्तोन्, बोव्लिन्ग्, च्रिच्केत्, छेस्स्, बसेबल्ल्, बिल्लिअर्द्स्, बोक्सिन्ग्, दोद्गेबल्ल्, दिविन्ग्, गोल्फ्, होच्केय्, हन्द्बल्ल्, इचे होच्केय्, जुदो, करते, मिक्सेद् मर्तिअल् अर्त्स्, स्कतेबोअर्दिन्ग्, शूतिन्ग्, स्विम्मिन्ग्, तब्ले तेन्निस्, वोल्लेय्बल्ल्, व्रेस्त्लिन्ग्, वेइघ्त्लिफ्तिन्ग्, परग्लिदिन्ग्, होर्सेबच्क् रिदिन्ग्, फूत्बल्ल्। लगय् जि होलो होलो मने स्पोर्त्स् असयरु।